Ireto avy ny karazana fanatanjahantena tian'ny firene- tian'ny olona ato amin'ny fireneko ny mijery azy. Eo ny baolina boribory, ny ringoby, ny lomano.